Farafahabetsany, eo amin'ny antsasakadiny ake za kô fô efa magnagno sport e, de izy i ndraiky edy intelo isan-kerinandro ake zegny zho magnagno sport.